ഇഥേ ഏന്കില നിലദേഗു, നിഗിരു ദിന ഓല ഓവന്ദ। കമ്പേഇനി ഇര്തി അവ അഥന്ദ ഗോവേര്ന്മേന്തു നിഗിരു। വര്പുന്ദു കേല്ലകില നദേഗു അവ ഓ ബരോന്ദി ഇപ്പുന്ദു। അകസ്മത് അവോലന്ദ ബഥ് തിജു സുമര ദിന അന്ദു। ബരന്ദേ അധൈഥന്ദ ഓന്ജി തോന്ദരേ അഥന്ദു അന്ഛ। ബിനി അന്ദേ ഏന്കില ഫോനേഉ ചല്ലു മാന്സി തക്ലേതു। ഓരിഥി പാഥരോലി ഇനോപന്ദു നന്ദ പസ്തു ജക്ല। വിശു മന്പുദു നമസ്കര അഥന്ദ ഗൂദ് മോര്നിന്ഗ്। അന്ഛ ദൈഥന്ദ പനുദു അവ ഐന തുക്ക നികില। ന കുദര പനുലേ അവ ഐന തുക്ക നികില ന। അദ്ദ്രേസ്സു നികില വോല്പ തക്ല നികില ഇലലത। നുമ്ബേര് ഏത്ത ഐന മാന്ത കരക്ത അഥ പനുലേ। അവ ഐന തുക്ക നികില ദൈഥ പ്രോബ്ലേമു അന്ദു। ദൈഥ തോന്ദരേ അഥ അന്ദു ഏത ദിന നിരു ബഥി। തിജു അന്ഛ മാന്ത ഐന മാന്ത പനുദു തക്ല। തുക്ക നികില ഗോലന്ദ ഗുതിതിന്ദ ഓലന്ദ പൈപു। ഗുദതിതിന്ദ അഥ പൈപു ഓലന്ദ ഹലതിതിന്ദ। അന്ഛ ദൈഥന്ദ അഥിതിന്ദ। ഐന മാന്ത തക്ല। പനുദു മുലു പൈപു ഹലതിതിന്ദ ഐന മന്ത। സരിബന്ദു കോരോലേ അന്ഛ മാന്ത പന്ദുദു തുക്ക। നികില നിരു ബഥി തിജു ഐന മാന്ത തോന്ദരേ। ദൈഥ അന്ദു ഐന മാന്ത പനുദു തുക്ക തക്ല। സരിബന്ദു പേരു അകസ് മാന്ത തക്ല സരിബന്ദു തിജു। സരി നികില രേസ്പോന്സേ മാന്ത തിജു। <hesitation> സരി അഥ നികില അന്സ്വേര് മാന്ത തിജു നികില തുക്ക। ഹിയ അരു തക്ല മിതിത തക്ല കോമ്പ്ലേന്ത മാന്ത പോലു।